Yeah from my childhood days the few memory I like get is when I was in elementary we went for spelling bee my first time and that first activity it was one of the greatest thing that happen in my life because we met lot of people we have lot of trip and we did lot of fine time like games and other thing so each time when I sit down and think about that days while I'm not doing it again I can really enjoy my memory by thinking about it.